Oïmeko aipo kua yembongueta oyapova reta kuñataï jare kunumi reta, oikovaera ipaqreja mbae, erei yandeko oïme ñanoï mborombota, jaema jokua ngara ñamoamɨrï, jokua oaja yave jaeko traicion oayapo